עראפלאן האט א מאטאר, וואס מיט דעם פליעט עס ס'איז דא די פליגלען וואס העלפן צו פאר דירעקציעס. ס'- און אזוי פליען מיר.